Wor Chilean kunnen wor dib ede inninen <hesitation> ufahamu ishia katika wobekenuu. Ak <hesitation> bines lefennoa. Ishin marte bines sun lefete ,fonum bushaa kan nyaati. Inaman kunnen dib ede workun dininen hinkaabu. Wor kun mavazi ishian nadentin ishianii woyya, yaani kulla yayatii, ishin <hesitation> skati akana neketi. dub amminen inaman kunnen inama yaani <hesitation> wor ishian dikeyoa, inaman kun lilla wolfeduu. mal duran ishin woldarget abbantok won tok kab ishin wolwamte wot kannit